Noh, ma tahassiq sjood pluusõt ostaq, a kaegõq, mul om probleem, et <hesitation> ma olõ lihtsalt nii pall'o parõmb ku kõik tõõsõq ja ma olõ lihtsalt nii peenikene, et mul olõs väikumbat suurust vaja. Kas olõs võimalik tuvvaq mullõ?